أنا أحب الحديث عن الهوايات، أنا أحب أتكلم عن السفر و الرحلات كل ما أذكر مكان جديد زرته أو تجربة جديدة عشتها أحس بسعادة كبيرة، أنا مدمن ألعاب الفيديو أقدر أتكلم ساعات عن اللعبة إللي أعجبني فيها شي جديد، وأحب أشارك أصحابي الكتب إللي قرأتها والأفكار إللي أعجبني فيها، لكن أحيانا أحب الحديث عن الأصدقاء والعائلة، أحلى شي بالنسبة لي أتكلم عن أصدقائي وعائلتي.